A katun a tsunono te kuiemen e kuiemen be gale namen a manaka. Katun te mar tania memen a nikaka tanen turu puta e kama. ma ka pepesamei. e ka gogomema katun te hale meyen a niatei a notoatoa te kamenen. A katun te tara herenemilu a katun a omi ma napin omi ne. batena na omi nitoana. kattun bena omi ne. katun a niga. mamana katun turu puteni turu tantania. a tsunone hakemen be haka harere nameien u katun u niga. kabu katun te ka. a mats markato tun ba taren. Markato tara wa. markato tara raraha. mar kato tara kop. markato tara hiatung. markato te tskolo waier. mar kato te tara ngil wemulu. nonei a mats mar kateni teron katena katun balute tara heretala namia katun a katun a omi. Emoa ba. a katun e wankenina mats mar kato tun tanen ta kate nolu balute tara herenemowen a katun a omi kuba nonei u man marken katun eni te perira u katun u omi. E hana. re tara las mererowien a mats markate ni? Bara te peto tun talasiro? Banori te nguntoa las rerowien u katun u omi. tara mats marken markato te kuteren. e moa. katun te pemilu a katun a omi e taten palisina. lu talei. le go pe. a katuneni a katun a hihiatung u ni hihiatung tanen e taniemen bate ka gononua mename tamanen ne tsinanen me lanama temi hitul wayen. e kato nuahasena markato teka. Markato te kateien te hitota wamen e lanama bemi hitulina. markateni e kanualasi. alugo ruto taleya marken katun eni balute nguemen. las ha gum namen poata te raharahanen lue lam na rangami tanen. lase men balute hagumemen balute ranga mi tanen poate te hihatuts mula lu i tanen a mats ha te hatuts e mulen a lu. nonei tena sakahishisiena manka te puamilu nonei a katun a omi. pien a hihiatung markato te lumenanien u ramun u hiskinu simuku omite kateiera galapien tara poati romana. so. las talema batemi ranga mi tanen. mamana keni e luenowats poateni gusuna nonei ats poateni lu taremo e palisina. U hihatuts tamulu tara poata te hongo meni torinen be lana bena lakasa ne torinen. i torina tsinanen. bena lana bena hitulina. be na hitulina. be na tania kopiselene nama tayina generation te kanen lo tara lala mo ats poateni ena habirits kopis nama bate la pouts nama tara tantania te tara talemowalu e palisina mar kato tanen.